<hesitation> ya yaa free yamatinye kasi age tukuli achame anee ah ah acheru sotonikchuki, auni aun acheru ngoraik ap laakchuk anapchi aa aacheru angot kamba anapchikei akoi aker ale kakoimen, matinye paisyo kawee kityo chikoni ayai kasii nyuu konoe.